Enyi evaa etat enaa kyɔ cii tova todat kyɔra okop kopne nyi kopeva kop netat kop ne naa kpo ne kyo kop no cii kop no tɔva kop no todat kop no kyore koiva koiva ne va ne tat koivane na koiva ne kyo koiva no cii koiva no tova koiva no todat koiva no kyɔra kaiva kaiva ne va ne tat koivane na koive ne kyo koiva no ci koiva no tɔva koiva no tɔdal koiva no kyɔra koitant kotat ne nyi koitat neva kotatne tat koitat nenaa koitat nekyɔ koitatnoci koitatnotɔ va koitanotɔdat koitatnokyɔra koina koinano nyi koinaneva koina koinana nyi koinaneva koina ne tat koina ne kyɔ koinaoci koina no tɔva koinanotɔdat koinanokyɔra koikyɔ koikyɔne nyi koikyɔ ne va koikyɔnotat koikƴne na koithyɔnekyɔ koikyɔ no tove eci koikyone tova koikyɔnotodat koikyonokyɔra koice. Kocinenyi kocneva kocine tat kcinena koci ne kyɔ ko kyɔ koci netɔ koto va ne nyi kotovaneva kotovane ta kotova ne naa kotovnekyɔ kotovanci kotova ne no kotɔva <noise> kotova no tɔva kotɔva nodat kotɔvanokyora kotɔva kop kotodat kotodat nenyi kotɔdat ne va kotɔdat nekyɔ kotɔdatnoci kotɔdat nokyora ci tɔvea tɔdat kotodat nekyora kokyora kokyɔra nenyi kekyɔ ra neva kokyɔranetat kokyoranotan tɔva kokyorane todat kokyorane ke kyɔranekoyara kokyɔra de <hesitation> anyi